المقصود فيها حصول المواطن على أساسيات الحياة، من مسكن ،جيد وظيفة جيدة، راتب جيد، يساعد الإنسان إنه يجوم بكافة مصاريفه، وما يحتاج إنهي- يشتغل مثلا أكثر من وظيفة، أو إنه <hesitation> يشتغل بشيء خاص، علشان يحصل على قوته اليومي.